no laila, e koho ana wau e kūʻai hele ma o ka punaewele ʻoiai <hesitation> e pili kēia i ka pōʻaiapili kūʻai hele ʻana no ka lole. no ka mea no koʻu ʻano nui kino, ʻoi aku ka nui o nā koho ma ka punaewele o ka lole ma muli o ka hele kino ʻana i ka hale kūʻai e kūʻai i ka lole noʻu.